عندي ست أزواج من الأحذية ستة اثنين ألبسهم عادي ب <hesitation> وقت الطلعة والثلاثة مريحين ويعني الخروجات المريحة وواحد للكشخة واحد ثاني للمناسبات السعيدة وعندي <hesitation> قبعة لا عندي وحدة بس، ما أحب القبعة بس ألبس لما يكون عندي <hesitation> حر وكمان عندي ثلاث نظارات ثلاث نظارات شمسية كل وحدة الها مناسبة سعيدة.